الاعمال المكتبية او الأعمال الي تطلب ضغط كثيغ بيها وبيها اوقات محددة اكرها يعني والأشياء المملة الي ما تعجبني يعني انو فغد مرة تقعد بس انقل اشياء وهاي الأشياء ما بيها تفكير وما بيها إبداع وما بيها تصاميم وكذا هاي الأشياء الي اكرها والي غاح أكون سيئة بيها أكيد